انڈونیشیائی پکوان اپنی شاندار وِبھِنتا سوَدیسی سمگریاں دے پورے پور مِشرن اتے مدھ پورب، بھارت، چین اتے یوروپ، خاص کرکے ڈچّاں دے پرابھاو لئی جانیا جاندا ہے۔ مکھ پکواناں وچ ناسی، گورینگ، تلّے ہوئے چاول، ستائے، گِرل کیے مِیٹ سکیور، <hesitation> رینڈانگ، ہولے ہولے پکائے ہوئے مِیٹ، کری اتے گاڈو گاڈو مونگ پھلی دی چٹنی والیاں سبزیاں ورگے راشٹریہ پسندیدہ شامل <hesitation> ہن۔ اس پکوان دی ویشیشتا، تازہ مصالحیاں اتے جڑی-بوٹیاں دی ورتوں دوارا کِیتی جان دی ہے۔ جس نتیجے وِچّوں اس دیاں کئی کھیتری <hesitation> ویشیشتاواں وِچ گنجل دار اتے سوادّاں دی اِک وِشال شِرینی ہندی ہے۔